khalaa akana tunen khalaa yaani ishin inamaa illii illi inamaa Lilah fethuu dhub khalaa akhanathaan inamaa Lilah jelathaa ishinen rangi tun hamtuu hindagarifthuu yaani won chole hamtua ilah mavutio ilah cholee kabdhii dub khalaa tuun akama inamaa dhibyede fedhaaa dhub ishinen beree shereaf akhan berre worr gamadha dhidith hidadiyen inamanen yaani akhii ghamathin thabetaniiii